ña kua nahua kasiyo tava ná ko va´a ntutyinu yo tava na ni ntáva nùù yo ni ntáva ra ñaka ra kosini va´a tyi kò´o ntakumia yaa ñuu ntiu ra ña siasíntiu kunti´a riso ña katyina ka´an viti ta kua´ntiu ñaku ve´e tata´n takuantiu ñaa nami kunu kuamintiu ra ka´na kuu ña va´a kase kuu ñami kua´n ha katyina ra ñaa mia kò´o kantiu kakintiu ñaka nityi u´u nta ta siasíntiu lu lali síasintiu a nami nu kutiuntiu lu´a sá sintiu´a riso ña kaintiu ña kasíntiu ra ko siakintiu´a riso ása ña natyintiu kakintiu´a ra sa kuu ña kuíntiu ñá kú ntiki ña ra kaintiu ña ra tavi´a tyi ñaa yo´ra ña tavi ña yaa kunti kutu ña riso kotanintiu ntukuntiu ña tava kasintiu ko va´a nùù ntiu ko´ni tyi ña´a kò´o taku ña´ka ra kosinintiu mia ña nta viti hua ka´na ña námi kua´n ha kasiura vantu´a koso nta´va kii núu koso kú xintuva núu tyi uu-m nantu´a a´su velu kuun ra kutuvi núu katyina riso ña nta viti hua ka´na sía ha tyi mintiu ra kò´o Tu'un ñaka sinintiu nta sá